أتا نفضل أني نعيش في بيت في شجرة، خير من <hesitation> بابور يصلح للسكن. علاه؟ برسكو البابور لازم عليك تصيد باه تاكل والماء يعود مكانش، لازم تستنى <hesitation> المطر يصب، ولازم تروح لل <hesitation> لل لي بور والمرافئ باه ت-تجيب الماكلة تاعك. مش كيما تعود في شجرة، تنجم تصيد حذاك الما، الشجرة وش معناها، معناها حذا قابة ولا حذا الوسماه، يولي عندك <hesitation> الفرص باه تاكل و تعيش أحسن.